Men ishga ketayabman va o'zim bilan <hesitation> yonimdagi so'- haltachamda kerakli narsalar ruchka, daftar, <hesitation> va quloq <hesitation> telefonimning <hesitation> zaryadchiki <hesitation> va pecheniya.